Jarrr lodders khunen jarr akhan miii bathu Mii khan maniff bathii ishin kharr kas ijajethe woo gari itathe woo uruuu itathe woo birr dhib yoyotenen itathe wonn ishin wontan bathuf sababuni ishini maraaa ghudha rizkhum borbadha inamaa dhibin thabar khakhaleetha huji hinkhabuu huji issan sunnu mayyu aminen dhib yethe inaman dhibin oboluthum kharkharaa ammo mmiii isaa badhethaa tanumafaa bathiii